Kwenta taj nubij nan sani baj sinean bij heabi ta heabi ahiu hiu 'be' min ni, rkú ta ni 'na' heabi ña'an nda rku heabi ña'an tan ni 'na' heabi o' kuman tu'bi, ni ta rukú heabi ta min 'na' rún heabi o' kuman nukwi ni ta rukú tan 'na' heabi abi nane ni ahiu ahui be'